Ñaan najín añaţ pëme, ñaan najín añaţ pëbá pëme. Me awará do pëjá mënyëláanţank pëbá pëme ñaan najín kañan kinacíki, umaaña wina ţíij wí me këmewul kootíis. Pëbíi tuk mënleenţ mëloŋ ţí kabúrul kaţ njí mampursir pëjá bañaan bateb baŋalër bíkí, ţína bënimëlër búka pëjúkëlër ngëmaaña. Kara ñaano ñaan nëme umaaña acíntul ciwú cíbí pur unowí fáan bëbi túkëlër mëleenţ mëtíis muŋ, wul wí pursir wuŋ pëjá. Parësëk ñaan najín añaţ pëme, ñaan najín ñaţ pëbá pëme ţí umundu wí waw. Ñaan najín binacíbunk ayëlan pëman dú wiţësa dú wiţësa. Mëndoo mewul ná kañan kaloŋ këme kaloŋ nabí báandi dí untab nëkaka bina kañan kaloŋ kak kí meekí nako doon bekú kul waw. Ñaan najín ñaţ pëba pëme. Awará do pëjá bëmeyëlër kootíis bëţáalër <hesitation> bëbi nasiyën baţí bitankaţa búkal mëŋom mëloŋ mëtíis ţí umetáari búkël.